Ma kutsu mõlõmbaq sõbraq lõunõsüüki süümä vai sis kohvikuhe kohvi juuma. Jaq sis mi ajamiq juttu lihtsähe. Ja sis, kuna nä nii häste klapisõq, sis tuu jutt näil häste klapis ja nä saavaki sõbras ja saavaki üteh asjo tegemä naadaq.